Li strumenti sunnu oggetti ca si utilìzzanu pi fari cosi specìfici. Ci ponnu èssiri strumenti musicali comu la citarra, lu tammuru, lu ngannalarruni o strumenti pi l’agricultura comu lu zappuni, la fàuci, la virrina o àutri strumenti ancora ca sèrvinu a lu custureri comu pir esempiu li fòrfici, l'agugghia, la màchina di cùsiri eccètera. L'artigiani utilìzzanu li strumenti pi travagghiari e senza li strumenti, tanti cosi nun si putìssiru fari.